E ley finatawa ejipte ƴayrude anndal e kaŋum e ɓornuki maɓe kulerengaji desin ana hewi hen e jimee maɓe e bomee. Walla duu kamɓe mbii tageefu ngoo fu leeso muuɗun ton woni. <hesitation> Jonnon <hesitation> eɓe njogii allaaji kuurɗi ɗi ɓe ngoonɗini.